اكتر شهور اللي بتكون حر هو شهر تمانية اغسطس و اكتر شهر برد شهر اتناشر و واحد ديسمبر و يناير و اكتر شهر رطوبة تقريبا شهر سبعة اللي هو شهر يوليو و اكتر شهر جفاف شهر اتنين شهر فبراير